बच्चों को रंगीन खानों बहुत पसंद है। भोजन में रंग-बिरंगे फल, सब्जी और अन्य सामग्री डालो। दही, पनीर और सब्जी से बनी काबुली रोटी फल और दही से बने रंगीन सोमवती वॉल्स बच्चों को खाने के दौरान मजा आते हैं। जब भी खाना खुद से सुन सके। छोटे-छोटे हिस्सों में उनको पसंदीदा खानौ देउ। करण पिज्जा के लिए सब्जियां और मांस के अलग-अलग टॉपिक्स दे सके। ताकि वे अपना खुद अलग-अलग पिज्जा बना सके। छोटे हिस्सों में भोजन देने से बच्चों को न केवल खाना आसान लगे बल्कि इससे उन्हें अपनी भूख का पता लगे। बच्चों के लिए एक खाने को कहानी का हिस्सा बना सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं।